Hatitho kuyakabili dunia kwa lubhaha. Vita kwathababu bhandu bhakyabhaghana nikighirwa inyi nikibhonika Congo bhakya kabhana mpaka ithangali Congo bhakyaka bhana. Haya nikithoma madaratha gha dini Israeli na Palestina bhakyabhaaghana mpaka ithanyali bhakyabhaghana. Haya, haleghire bhita ya Vietinamu bhandu bhalekyakabhana bhakabhwaghana bhandu bhengi sana. He- Henaikyo matatizo hakeho gha dunia lubhaha, nimatatizo ghabhandu inaelewana. Bhandu bhakyaelewanabho. Henaikyo bhakyabhania. Haya mara ingi India Pakistani bhayakabhana kila handu haghireho uthalama. Kweru Africa bhakyakabhana lakini ni Congo Congo indebha Kritico imekua nanzi imekua ni matatarizo, kwathababu Congo bhakyakabhana bhakyakilwia fukiichifwe. Kila mfiri kwai chwa Congo bhandebhaghana henaikyo Swala nyaihabili dunia lubha kwa wingi sana, ni vita vita nifyo findefanya dunia ikakondeka kabisa. Lubhaha mikutano ikyaikawa mingi mikutano iyaikawa niyaithuluhisa migogoro, lakini migogoro iyathuluhishwa kwathababu bhandu bhakyakabhania bhakyashigha iki, bhandu bhaichibho, li niyo shida ikeho. Henaikyo dunia pamoja na Uchumi bhakyabhaghana bhapate Uchumi. Lakini bado dunia indetekwa ni mabogha vita nibhagha hobhio, kwahamba kikae kihie kidogo kibhie ikyo mbabhaghamia fukiife heaikyo changamoto iibhere duria lubhaha ni vita.